<noise> खोज अनुसन्धानमे जिज्ञाशाके बहुत भारि भुमिका रहता । बिना जिज्ञाशाके नमा नमा ज्ञान मिलना सम्भव नाइ रहता । खोज ति प्रेरणादायि शक्ति मिलता यदि जिज्ञाशा, जानेक इच्छा नाइ रहत ते ज्ञान, बिज्ञान, दर्शन, चिकित्सामे प्रगति, सफलता सम्भव नाइ रहत । उहिमारे ज्ञान, बिज्ञानके तहिना जिज्ञाशा रखना जरुरि है । जिज्ञाशाके भुमिकाके बात करबो तौ नमा नमा सवाल करना, नमा ज्ञान, नवा <hesitation> करना, समस्याके समाधान, क्षमतामे बृद्धि करना, लगातार खोज आउर अनुसन्धान करना । सिखाइ सफल खोज हे जेहति हमरे हम्मर समाज ओहके जिज्ञाशा मिटाइ सिकत होइ । जब तक्का हमरे हम्मर जिज्ञाशा नाइ करब तब तक नमा नमा चिझके आबिस्कार नाइ होइ सकत हे । नमा नमा चिझ पता नाइ लगसकत हे उहिमारे जिज्ञाशा करना बहुत जरुरि हे और जिज्ञाशा तिहि नमा चिझके निकास आउ बिकास हुइता। <noise>